Khadarka furunog adlina firgkani, khadaringa owalka dumeda kira shoka nadifkaja, fa geshrin gon geshira nadifnamen, fa hosan gati kikn gon hosan kikinamen, yala sinya inga ikir iskerosa gon, ashrikir russa kikikir iskacha, gistirinog kidkirosa, jawrelogo gistirgo imo kidkirosa, boharattani mallek idachatira furounna idroname, zemin irin nanne idisen zemininga dummakga waktinga dummakaga goni, kir osname furniltoni.